Ok! :oror:, 'deh 'on yi-a dha :on bo, 'on yi 'on 'bli :wlu :po da. 'on 'bli-wlu: 'an po-a, 'on 'bli :wlu 'o. 'bluhba' :or :korn-a ken 'on 'wluh-dih-a or-: :korn wlu 'an po, 'de mor 'on se-ih change-ih, :mor 'on 'wluh dha :dha :daa 'on mu 'de gbuseh :bluhba ken dha 'o :dha an mu-a mu-' 'an-a' wlu 'on 'ble-a mo 'o, :yee' 'an-a' wlu 'on 'ble-a :mor 'an mu po 'o :yee' 'an mu-uh po 'o! :yee' :mor 'on po-uh, :yee' :an mu-uh-dih worn-eh 'ble-', :on yi 'de :on 'ye deh-dih 'worn, deh :on yi-a dih worn 'da eh-: 'dhu, 'kwinehbo: wlu :on 'ye-uh-dih 'worn, :on yi 'de :on 'ye gola: wlu-dih 'worn, :on yi 'de :on 'ye 'vai' wlu-dih worn or. :on kpon-a 'bei'-a wlu 'weh, :yee' :on yi 'de :a :mor 'beh-dih :or 'ye-a 'bli wlu po, :mor :on taa :a 'bli wlu po, :mor <hesitation> se-ih-dih zela: 'i, :mor :on se 'de 'kwi wlu :po 'i, :yee' :mor on po-uh 'de :on bo :yee' :an zela-uh bo-dih. :yee' :mor eh 'dhu on zela-eh bo-dih, :yee' :mor :on zela-eh bo-dih 'de :on 'bli wlu 'di, <hesitation> :yee' deh :on za-a' :an mu-eh bo-dih zela: :neheh' nyor :or se-a an wlu-dih 'worn or 'ye an wlu-dih 'worn deh 'jeh. Eh-: :korn 'kwinehbo: wlu-a 'chlee-deh: an 'bhorn on 'ye 'chle. :yee' :ka on za-eh :yee' 'mor :or :dhe-a en 'pehn-dih 'an :porluh-dih. :chlee-deh-a 'jeh :mor eh 'dhu a 'chle-eh, :a ye-eh ya pobo: because :a 'bei' :mor on :dhe-dih :yee' an po on 'bli-wlu:, any <hesitation> :mor eh :kma 'worn :yee' or po or 'ble :wlu, :yee' :mor :or :dhe-a dih 'do or 'bhun deh or za-' :yee' an 'worn-dih. :yee' :ka :a se-a wlu 'sluh 'ble :a 'ye-a po :yee' 'kwi-wlu mo-: :a po, :yee' 'kwi-wlu :a po-a, eh ya 'de deh an 'da-dih 'kwi-a 'da-dih-a <hesitation> secrete eh-: :a za bo 'de nyor+ bo Because :a-a' po-a 'bli an-a' correct. :yee' :mor :on ta 'kwi-wle-a 'suh 'suh po :hyee' nyor :or :ne-a :on 'bhun :on 'da :an 'zile-a deh-dih :yee' or 'worn-ih. :on se secrete 'ble, :yee' eh gweh nyor <hesitation> :or 'ble-a :yabo', 'de :yabo' :on 'ble-a 'de or :gborlubo :wai' :yee' :mor :on po 'de 'ni :yee' eh dhoan :yabu' :yabo''weh eh-: kpa a on, because an po wlu 'suh, mor an po 'kwinehbo: wlu, mor an 'worn 'kwi-wlu-dih, an 'worn 'kwinehbo wlu-dih, mor an 'worn 'dakor' :wlu 'sluh, :yee' :on :ne 'o 'weh, :ka on taa wlu <hesitation> :or se-a 'chlee-deh yubo: :mor no :zai' :or po 'kwi-wlu, :mor :or se-a 'chlee-deh yubo:, or se-a 'chlee-deh :zlo 'i :or se-eh 'i :gweh 'i :mor :zai' po 'kei-wlu. :yee' 'yu :or :ne-a 'dakor' yu :yee' or 'kpa an wlu-a-dih worn da 'weh. :yee' :on 'be :or :ne-a 'o or 'da a 'nyi-a po-a 'bli wlu, :yee' on 'da :ka or 'da :a po-a 'bli wlu :yee' or se 'chlee-deh yubo:' so :mor :or :ne-a 'o :ka :on se-eh yubo: :yee': blu ya :due-deh: :a po-a 'bli wlu, :mor :a po-a 'bli wlu :yee' :a mu wlu-' dih worn-orih, eh mu-a :porluh-dih 'pehn-dih. Jorwor: :mor :on se no, 'de 'dakor' 'ye-dih :dhe 'de :a 'ye 'kwi-wlu po, :yee' :a-a' secrete-a klehkpeh eh 'pehn 'o on ybei' deh eh-: no problem :eh 'ye-dih-a 'kle, :yee' :a se no secrete :korn 'do a 'jeh bo. deh :eh no 'de 'on, 'de :on 'da 'on dha :daa a secrete, 'de :on 'da 'on :an dhele 'on dih 'de 'an zela :on :gwluhuh eh- 'o. :a se wlu 'sluh ble, :mor :a se 'kwinehbo: wlu po a :porluh-a pehn-dih. :ka a :yeh no 'kwi-wlu-a po-a, :a mu 'kwinehbo: wlu :po :gbor 'de a :porluh 'ye dih 'pehn. :yor :or se-a 'chlee-deh yubo-a 'jeh, :mor :on 'da 'on 'dae:, :yee' or po :on 'kwi-wlu bo, :mor :on 'da 'on 'dae:, zorn zen, :yee' or po :on 'kwi-wlu bo, eh no :gwlor-nyor+-a yubo-a 'i, :a se dha :korn :a 'ye 'zile: 'de :a-a'a: wlu bo. Eh-: :korn dhih 'on 'da 'on :an dhele 'on dih 'de 'on :ne 'on yubo-a 'i 'on 'beh-dih 'on 'ye-eh :za eh-: 'o. :yee' deh :on 'da 'on, eh no-a :porluh-a-dih pehn-a :on 'ye 'on dih dhele: 'on 'ye-eh :za. Because <hesitation> nyor-plu: :david, or 'yi dha gwlor :yee' :a mu dih+ dih, :a <hesitation> kpon-a 'bliwlu+, :a 'worn-or :a 'bli-wlu+ dih, :yee' :mor ta-uh po, :yee' on 'da <hesitation> on 'da an po 'de you see, an po 'de because, :yee' 'kwinehbo:-wlu: an po :e, :ae' 'kwi-wlu? :yee' :on :se-' 'kwinehbo-wlu po, :yee' deh :an po-a :an zi-dih 'yli-kwa. So eh-: korn dhih :on 'da 'on :on 'da 'on 'yle 'on 'ye 'de :on bo :wlu 'de 'on 'duo-eh 'an :porluh 'pehn-a dih eh 'o. :yee' nyor :or yi-a 'de 'de :or 'da on :or 'da 'yle 'o 'an 'bhorn 'on 'ye deh-dih worn 'o :yee' :mor :on mu 'de or bo, :yee' deh :on yubo-a eh-: :on 'ye-a :za, because 'de :dha :an mu, 'de :dha an wlu-a mu-a mu :on se 'de yubo:. :yee' <hesitation> :mor :on se-eh yubo: 'de :on 'ye-eh' :za, :yee' eh no dhe :eh :kma 'i. Eh-: :korn dhih eh no 'an :porluh-a dih 'pehn-a, 'de :on 'da 'on :on 'dhu-a 'an ceo 'de :on 'da 'de 'an za-ih. :a-a'a:. nynuu: :a 'wluh-a teach-uh :a-a'a: wlu, :a-a'anynuu: :mor :a torne-uh :a-a'a: wlu, :mor :a-a'a: securete-a zorn zen :mor :a mu-eh dhih 'tmo-' :yee' :a <hesitation> po-a 'bli-wlu: :yee' :mor nyor :ne 'o, or no 'kwi-wlu nyor :yee' an mu-or 'kwi-wlu bo po-', :on 'da 'on 'be :ka fina' 'o, :a za-' dhih 'o, :yee' or :ne 'dlu-dih dua' or :se-' deh-dih worn 'i. Jorwor: or :mor :or 'dhe-a dih :on 'de :or :ne-a 'worn :yee' :mor :korn 'yu-a po 'kwi-wlu, :an po 'kwinehbo-wlu, 'yu-a po 'kwi-wlu, :an po 'kwinehbo-wlu, so :a se-: deh-dih 'worn 'i. A 'nyi-a chean' :a 'bli wlu :mor :a chean' :a bli wlu :yee' :a klehkpeh :a mu free. Deh :eh :ya 'de 'on :eh :korn-a dhih :on dhele-a 'on dih :eh-: 'o, deh :eh pehn-dih-a 'an :porluh-dih :eh :korn-a ;on 'da 'on :on 'da 'on yi-a 'noror' eh 'o, :eh :korn-a dhih 'on 'ye-a 'de eh 'o